في ظهيرة أحد الأيام كان في طفل يلعب بلعبة جديدة، فجأه سمع اللعبة بصوتها تتحدث، جالت مرحباً أنا هنا عشان أساعدك في مغامراتك ، فالطفل انصدم، بعدين إنبسط، و صار يخوض بمغامرات معاها ، كل يوم كانت تعلمه أشياء جديدة، و صاروا أصدجاء مجربين.